Ngori na dagilom seba ge duga nyabolofo ona na umur ge rata-rata sema yang nyabolofo, sema yang nyagi range se romtoha, sema yang nyagi raha, sema yang nyagi range